To har conakindai asake tsivahiyu avama yimun inna siba mitlamewubai innatlim wankika a tas sir buwakata wuyekadibu asar wi asar rusi awashasham maha wi awishasham vatli wifagamarusima asarya a washasham kidi irin simbatuvatlima civizzugaiyi famara washasham tlim ko akitlimdikiyata vanapi tokwanaya bahiya tawiyasar mabuwazaka to washasham wasika ninanima casai to dihatu sinanivanusi disaratline wutai to tiasar wiararawi nakwabuwanaka ativikwanatativika nagallya zareyamana midaiwandetlahitama sibodiramagaiyi washa shaneasai asar misiba washashamgoyi saidai raatasinau kohatsinau kokuma tatsatir kofatsa washasham wuti to sir kagatlin nigyagya to tlinji gyanno tbahi tahu. Natlanewutai nuwuya dibai wutai wanmuavuna flahitama akamma mugawibadi atsa sinau to amma saura sabamiwadibai wutaika deyatlimka maratlimra avarkaki niwima asar mame wutai innatlimu amma miwiyadibiu wutai innatlim <noise> to wangyanotiviwanki mun ga gyannowan <noise> sibami tlame wutalltlim har nina midaiwutai innatlim riwi gaiyi ni wikuma azartlinsaavinsi subatlin daivi conakin asilamagam mebebaua wansibu vatliwankinai ko maha wamma wayaka dibi tamama mirara wanka anna wan <noise> gyanne wan wankin sibamidadima innatlin kolakacibu midabama dubuna wutlituvan wanki har na lokoci dizire harbuwaki conaki midi innatlim wihwa nitlim kwatlathmka. Didona ma wihankwalla tlinka midalim harco naki made wutai innatlim wihamme <noise> hamba dada hademo innatlimu ko ataya mikimu kinima innatlimu a a mivatazamabalapiye waki innotlim to irintlim rintlim innasibadishafe aguwani mude wutai innatlim ko gibasaramawankinnatlim mikwa gagi maya migada dizaya digi mu dikayaki piyati wanki soboda asarme wutai ko kuma miwadibai wutai irintakakadama midai mimar wanka ata yarahonima buwakata voyunima innatlim. <noise> Innabuwaka tuwama inna dawanma nikwatla to damawihamoyi hunbadadabidinau to fiyadima innabasahu kokumumabana wudibai wutai inna ti musamman bafiye wiyatibu innati araraa tsigi ewutai abartkam dama emunaidigatacibu wi asarusaawashasham maha <noise> wiawashasham kidi <noise> kagu atsakani jidahi <noise> to mundai iyahamba munna sinajika lokacibamttama mimaranivunama tlin nivunama insibamide witai innatlim tlimmani gyaragyara innami arnargan Wanka <noise> harbuwa kata lokaci bamizuwa ti gar gajiya.